मुकै काम से काम भी जो भाषा आ पूरे देशाँदे। से बहुतीसारी आ अक्सोबाइस भाषा आ। जो हमारी जौंसारी हिन्दी मेराथी।